Pakistan peguareta jaereta jaeko jaereta icultura jae islan jare herencia mongole imusica reta jaeko jae jokuareta ramono jare jemimonde reta jaeko oyoavɨno jaereta iporomboete yaeno jae kua guiɨnoi kua reta